Koko i latu lie ron kui yega. kuin koko. kuin sono. kuin topioko. kuin poso. salia ron kuiga manken kui eni. na kuin pelu has. man kui eni alie ron. lie ron kuiyegen alieron. poata lie ron hahol negen. tana poata lie ma hahol negien. kaba lie ron. lie ron masan kui talasik. mamina te kui gilia. man kui eni lie ronkateg. lie ron bininiga man pana man latu. lie ron bininiga man pana man latu. le ron ngats kupega man pana man rue. salia te hakegena a tua a tolima u lan. se murinen salia tena ron susuata banega man. man rue te herena hats banena. salia te tuan leba hamanasanega kan nou. ats kuin koko. kuin poso. i tar. alie ron masak teron kato menegiliaman kuin koko turu nitutua tar. Kuin koko e pan koru talasina. no kuin topioko. kuin sono. Tara poata te hagon. turu hagon hin ngal te hagoula. a kui ya kui sono i manasa. e ron lui ya toa u hin ngal. eni ge moa. lu hogayena ta lahisa hoga ta tsiho. sa kuin soao tara man tana man han. man giron tara man tana han manigane batena songotsen langona tara nahu giron. u tsiktsiki e herene. pitale pirenen bante palakana. kato ha langueienu a kannou te labaner. so koko. none ya marken tsiktsiki eni ron nigana turu koko. ron niga na turu topioko. nigana turu poso. none a manka te leba ner e niga balana tara nahe kata ha nigenelu. lue manapin balen ne miya money tara. tegona holen menilu a kannou turu ton tolala. niga las bena lue kuima. kuin koko. kuin poso. no topioko. nonei te taten taguhe nolu. Tara u lan. na tara lan u katun. are mas nor. kkannou a kan teleba sileria kannou. alue mas nowemen. lue nowemen salute kema han te kemilua han. salute tareyemu tayinu lan. te kui meria kannou. a koko na man tana man kannou te puegulalia. lue mas. alue herena naha. lue mas kani toa memu ni tagala tamulu. tego mar kui meneyilua man marken ke ni. balutema napin na singemia tana katun. ta kannou gona nasilu. lue kahakapamemula. a kui e kana. te kattemulu tena kui nemulu. salu te no potsemen. nonei hasa kui eni. tena hala hasemuia lua tana katun. a naha te kateyemlu. a hana torimlue masana. teronmar kato wegilia. lie ron masak. teron hala mene gilia. a tana katun. a kannou. tara na i tar. kannou. Lie ma napin kaba negia kannou. lie mas leba nega kannou salia te no potseg no neya kannou. te leba negilia.